E zhi'o nɗye hega yi ɓe ɓesnu snu m e gbari kni'o sa nɗye hega yi ɓwa ɓwa ga he snu ɓe ɓe n yna nɗye hega zo snu yi isa yi ɓwaɓwa ko a wudo ɓe agna dye he zhi aga wu he ɓe ɓe do ga ɓe shna hega da ɓeta yna azado ɓa kpe ɓeta dan se he lo helo chnuza wo gna ɗye, he ɗye ɓa wumi ɓe shna nɗye nga snu ɓe yna ko hega yi esa he deyi ɓeɓe snu snun hega isa he lo hdo bma zado zhi snu nɗye hega nɗye miga yi ɓe snu snun miga yi, miga isa mi gna ɗye zaka nyi miga lo wo ɓwari miga chepyi mi lo mi dago ɓwari mi lo bma wo ɓe snu nɗye woga dna epyin miga lo mi aza ɓwari mi le fi ɓa jni ko kwa miga yi ɓe snusnu m baba nɗye miga isa mi lon yna miga shi pyi'o mi chni nyi mi ko agbari nyi nɗye ye yna mi ko ɓa mi fara mi da, de nɗye miga chni ɓe ga ko yna eɓe ga mi ɗo miga re're ke miga rere mi laga mi snu aɓe'dye ake ɗye mi snu yna sa nɗye miga yi ɓwa ɓwa ge ynami ɓura ɓwe mi yashe mi.